Ti'la yó ta na kidati takati ta na nrukuti nami kua odu nami ni kuni kidati takatí, ta ngu idata yó ta kito dikonga nanrukuti na kono takatí, narukuti yee a titón kuali kuali, a yuá a tomi, anro kuaí a dama ná ho o on. na xa dakuto ñá na ovagaña xani dama tendre xhinrua ta nida na jan nakukuti nakukuti tá ñajan kuchónti na kua veetí kidati tinrete ta kixati na xhiko tinruti ná ho o on. kidati takatí.